Estare robguienia robguelaguedchiaꞌ che este primare raybitush chitiri, nalden raynanguin chalanchangoyache este sea bladoto plat buex, kon yegyinꞌ chiriarenin loplatbex lio lioguinryan etira bitiushlon liria zebdial <hesitation> medid nigawmni tenayanen weyande goo seuna seegun nawmiaretegui según tabtawdodguibay, este mayane dondeyandi nenogakza mod gsaken lan non likwador talmpdi mietli platbox, chenin no mod gakə wlan likwadore <hesitation> bariena nisa rrorrenlanke ne este go che no de miet rdawdo dobguin chane bitiush yakien pardiagakno gak mochekulandr che shitulon este snilan taparguedan nozo sabor <hesitation> según nadeguxtan mietbe.